<noise> yo angada ko mokhinbé koundougnani, o koukou lada khassen nké nké, a lanta yakharé tounou kata nga yékhini, khara ngana yékhi yimé sakha a lanta tounou yimé. A lanta tounou na gnama, yakharé ké séré sou ranta ken tounou na gnama, yo kha, andagana kéfi ké soro béni gana kéfi, féréntéye khana mé touna, khana djikouni kou ntounou mé danga. Yo khangana yakharé yékhi, féré gna ké ana falé tou mana a soumpou ntou, makhati yakharen ta ndi wori koundou ta na yékhita, yakharéni yakharéya kha a soumpou ntou a kha bé guéni a khan nkhawa a nan kha ntou kha gana gni rono mé, a nantou an kha na tou, yo djikouni kounkou ŋa, kounkoun dé khanda ro méyani, khagana yékhi mé biranbé, aranta gnana ana ndjikou ntou, ankhana djikou ntou, séli ganagni ha djikouni kou ga liŋa mé da. Khana kata mé korossini kha yokhou na kata télé kané, nda ndjikou ntou an khadi ndjikou ntou wona kata guémé. Kha djikou ké lanta touwini yokhou ké kané dé.